यूनाइटेड जो संस्कृति भी हो, टेटुक बिरिटिस संस्कृति भी बोलों पो या उम्र भी बोलोंटे। ये जो संस्कृति हो ये कहि चिजो मुंज परभावित होन एकजुट मुंज। जस इतिहास होन इसाई धर्म होन योरपिये संस्कृति होन बिरिटिस साम्राज्य होनो। या अलग अलग संस्कृतिया भी तैइके.